Guiroata vaera mbiareta, tata ombogue vaera, ojo vaera ombogue oime yave tata jendi kiape, jaema jaera. Kua takarara yaiporu yaraja vaera mbiareta ombogue tata.